Poh nan pa voso buao, ah bua-orah toh te nora. Paaia toh tena en mosina, teto tena en mosina, e tsim bo. Tete to tena en tes, nor popoka nor asa no, ee salposa. Taim nor tete nor e tsibo totetena en mosin oyia. E salposa to tena en tes. Koh nam nor tete nor ke salposa toh tsoe sisi gana ne pe tsimbo. Tsoe voa ene veni, tsimbo, ean to tete noma pah mats. Pene to tete an pa mosina va rokoanana, ke tsimbo tsoe ene, ene ta tsoe kavaa to nan tsan noma kah op ane en kohtsina ruene. Vei nor popoka nor aroe tsiana, pa romana nor popoka nor vuara nan gam, tsan vang tana mia ane vonabin, kara sisiava tsuk aruene. Ka taim ne salposa madono tsoe pe tsibo kah tsoene, mukai vuane. Ene tsa nats kah vang tana me avoan koh tsina ruene kah vis mea voan en tes ke tsibo tsoe ene upas bau vuane. Aiya, Paia nan kora ke sakoisa nau kah opoi ne pe tsibo en koh tsina ruene. Buane nomana kara nao taim nol verevere nol entest eh tsibo totoka rova en tonuna tes kah nana nah ma-ar vakau vore voro vuga ma ar ne tsibo vakavoena ma tasoka vori. Ma-ar ne tsibo sosoka maro koanana vori. Ne tsibo nane, sova nauo pe tsibo pa pipita pe tsibo. Tsibo amono tokita rorokona mukai tetete rovana en gina taim nol vakav voer pavere buane. En to winim pene tsan gari kara sasare varan tsoe sasama to mio nan kah rasasama ruene vii. Nan popoka nom arde tsiana ar tete pean, ke tsibo tsoe ene oh nan kora. Ne sal posa nane nauo kora kah gene tsibo. Gara san buane sisiva tsuk korail pah roetsiana sisiva-ka sisina-ka sisiva. Kah tavuts er pah paia namana Namana buanavi nor popoka nor anama senetua salposa siviene oyia kora vei anama. Tsibo tsoe ene mukai. Gara kara sisiva vare sisiva sakorail sisiva-ka sisiva-ka sisiva, kail aguel pavabuak sanana. Namana bunavi ah nama genvana ke salposa sivien tsibo oia koravie anamana. Ke tsibo tsoe en mukai sisiava sakoria. Kah tavuts vuts er pah wokanaman nama buanivi ah namanoegevana ke salposa sivisakorane pe tsibo. Oyia koro vei namana vei mukai terai ovoina. Tsa manao ovoinora tsa aba beovoira kor sisiava sakorai. Sisiava-sisiava kah tavuts er pah vatana namana nama nabuanavi. Amana korosasa taim nol tavuts en nama korosasa. Ke salposa sivisa korane pe tsibo. Oia koro vei ke tsiro tsoe mukai buane te revue na. Tsa manao ovoinora aba be ovoinora te nor sisior a tsa kore Sisiava kah, sisiava, kah sisiava ka sisiava. Kah tavuts er pah vataunima namana namang buanavi anama tenovuts. Ke salposa sivisa koraina oyia kora vei ah ar tetepean mukai. Teovoinanao tsa nano voinoora tevoaha veni nor rail sakora. Kah nauo ka nauo kah tavuts er pah mona namana tuts pah mona namana. Ke salposa sivi sakorane pe ine tsibo. Tsibo boane oia koravei anamana tsibo tsoe ene mukai teovoi nanao, nanu ovoi nora. Nanao nor kor tavuts er pahh variba namana nor tavuts. Ke salposa sivi sakorane pe tsibo oyia kora vei amana ke tsibo tsoe ene mukai. Tsa voenora kor naunau kah tavuts el pah norana nama. Ke salposa sivi sakorane pe tsibo oia kora vei ah namana ke tsibo tsoe ene mukai, mai nora. A tsa naunao voinora, tsunu ka sisava so korara. Nau kah naunauo kah, naunauo kah naunauo, ko nan nor tavuts en nama katsun, kanama katsun a-avana vagegeana pah namana tsoer kas kora kah opoer pane, ine tsibo tete na. Oria toh tavuts von pah tauravi ke tsibo tsoene, buane kara bete. Ke salposa tsoene tso pa sena, woani? Ar vape rai tote o voina ke salposa tsoe enee teupas ena, kara bete, sove mukai. <noise> o paia, paia ro tseor tavi paia vata viri rova kor poer pane tsibo tetena tsibo tokwana buar kah tsoe kara bete veni. Pove tsibo tokes vate na buar patanubunubu bete koh rai. Taim nor kes betenor, ke salposa tsoe ene buane an ta iana, iana o gu pene ean tsa anem pa iana pean pene tsa anai pah pi ruava pene. Tsun kora kah anene pa piruava peoh taim nor an vakavu. Tsibo tsoe ene bua betere, bete korai. Taim nor bete nor ke salpos madono an ruene to tsetsoe vonama paratana kah siviene, ei voane. Ar viavi to gugurus nah. Ean to nataino poh tana tovus tavut pah ovina na ono asivi. To dadao voanavi <hesitation> a ovina naono vei kora. Aovina ono ke salposa tsoe ene ho-o, kara bete bon no bete, tsun pah tanubunabu buane tsun kara an. Kah pupui mataravarava piara n nama kah tsun ka abere. Nan nor bete kora. Tsun kora vapupui matana ann kora. Karai sakora pota nol kevatavir nor pah tsi vatavir vui namana tovuvu tane nama tovuvu tane nama pa bona vui. Namana tovuvu tane nama tovuvu tane nama pa bona, tete pe tsibo kora. Ke salposa tsoe korare "kuvau" ar viavi kora ke tsibo tsoe vanu pene ene to pe anabue, tsoe gara kara nauo. Potana nol sok en nama, ke salposa kom gusane potana ne salposa kom gusa Ka kom na en namana, kah ruene aguene pah bua paso mono. Taim no agu en bua poso mono, koh sivene, ano onoto voanave tevoa nave ne salposa soksok koh onotoe en komano. Taim no onoto pakomano koh sivienema buane onoto korane ke tsibo tsoe ene mukai. Sok variko nauo avia tsi ar, koh tevoa nave ne salposa sok nau amia tsi ar. Koh tevoa nave ne salposa sok nau amia tsi ar, kah ruene agu enema pah bua pats kureno koh sivienema. Buane onotoo korane ar no teroko onotona. Tsibo tsoe ene mukai. Sok variko nau amia tsi ar tevoana vene ne salposa sok gus nenao pa mia tsi ar tevo ana venee ne salposa soksok nanauo ruene tope oromo vakavu ene pio. Taim no oromo abuar koh daoema buane. Vira ma orits ka rasasa mane. Kene ras takin sasane pene to vugakorai, ei, ah tso tevoa na, kan te korai nom nau pavunu pene. Kene nau kah tenu ma pavauvu pean. Siono tsuk na ruene, kah sionoma kah sionoma kah sionoma kah sionoma, to kasenema pe salposa ke salposa aga kiko ravone pa Ano dodoh vuvu nama siavane varata kah tsoenena. Roma no iso enena voni nane korama kah isoene vine romana ne tsibo iso na. Oh woere to tokaina pa pats no voere bua navito tsoe voanavi patsuna ti. Kita woare vatane voavine tseere pah voso oia tsa kita raka. Tsa tevoaneva nan nara popo oh woere to tsun mauana nai.